Moku tomi̠ki̠ki̠ me moku mie sime bra me̠ moku mu̠ se̠ mebo legiabo apuma moku ani in̄gada me bo legia apuma i̠ kra kra mie kuma tomikiri me ibiba. moku mu legibo goye-goye igbiki foin tomikiri me ke i̠na'bele bra mie yeri ane tomi ki̠ri̠ me yanaye bo̠ saki nimi bo tomikiri me wanigba siwi ke <hesitation> wa bo saki eriwe bo tomikiri me bo i̠ngada ongono kgibo obe-em ingada onye. erebo legibem erebo beim a ye̠ si̠ apu bari duku te tomi̠ kiri bari deinya instead i tomi kiri̠ me wori sote tamunobe o tomi kiri me okite. ke obelebra mi̠e ba nakrakra inima gbala inima ane gbala tam uno te tomi̠ki̠ri̠ me yanaye. i̠ na biongbo tonye ane i̠ ke̠ moku tomikiri me bo anga ki̠ni̠ bo <hesitation> sete tomikiri ke turokomu minji se̠ me ke turoko mu bai na krakra ibike tomikiri me mie minjise me ke ibi̠yemi̠e ba nakrakra ba boko. fama boko. alagba ke̠ ki̠ni̠ bra tomi bra swaba ke tomi fama igbi̠ki̠ tan i na bra swaba mina-puma ba o mina-puma fama ke ma be̠le̠-bra be̠le̠-bra ye

Te inbo so̠ nimi minese meme ake me meme te ayewere yeme ibiya but wa dugobiya jai wa gbamba <noise> wa dugo ba nakrakra wa gbamba inbo toru osibo toru ibiye oki te osibo me teme bai jumo-jumo ba jumo piri i oko yea-a l krakramebo ekwente ke tomi na ogbo me pirie mie saki ani̠ tomi na ogbo me̠ bi̠o siye miebo emi bebe-e si̠ye me̠ dugo paka-ma te inbo so̠ i̠nbo sekiri mie nimi idugopakama <hesitation> i̠ obu fite or i̠ osibo okiteinte ani̠a <hesitation> aweriso or oweri̠so meme te iyeyeme ani bio ye emi̠, osibo ye̠ye̠me du̠go fi̠nji̠ meme iye̠ye̠me ibi̠ya.